أعتقد إنو تقييم جودة العمل الفني يعتمد على الإحساس الشخصي يعني إنو كان العمل يلامس مشاعري ويثير فيني أفكار جديدة فهذا يدل إنو عمل جيد بالنسبة لي كمان يمكن أن نلاحظ تقنية التنفيذ مثل استخدام الألوان والتفاصيل وكيفية ترتيب العناصر فالعمل الفني الجيد يتطلب جهد وابتكار وهذا يبين في تفاصيله.